Tuu om iks arste jaos väega tähtsä asi, selle et <hesitation> tulõ iks kullõldaq, et kas patsiendi süä lüü normaalselt. Ja ku ei lüüq, sis om hää, et sa tuud varra är kuuldsõt.